<hesitation> ווען זאכן גייען שווער יעדע מאל טוה איך- אסאך מאל טוה איך אנדערע זאכן, <hesitation> אסאך מאל ניץ איך א סקיל פון טוהן די פונקט פארקערטע פון וואס מען וויל, למשל, איך פיל ווי איך וויל אריין אין בעט און גארנישט טוהן - גיי איך מיך דווקא צו טוהן. איך וויל נישט יעצט, כ'האב נישט קיין כח פאר עפעס - גיי איך דווקא טוהן יענע זאך